A lau e'eleuai lau e'eleuai lau pupu puksy aunimai fou alao aufaiai gae naku epiunia aga lau pupu puksy muniai lagu naku epiunia laisa aga lau kagafa agao ela'aua laisa puo lau la e'eleuai lapiau lalao muninai lapa kai kagafa ela'aua aga lau laisa lagaga aia kapa laoma kai isa eifa ka ina kagafa eoma. Kagafa eoma puo ke ke ela'aua emai aga kania aifai eaupugua efua lau lafia feai laukaisa efua ke ke lau lamue lamai megai lapa ke lau ufu pukali aga isa eapalai kai still eapa naku epiunia elao elao egapigapi aga lai fou pagua amai. Amai paguai aga lau ufu puksy laitsi egakunia ke kagafa gaina epakeke efua opolo kogai egakunia efua aga lai ania ke lai pupu puksy lapainia laifa lau feina mo afa maiu laoma aga feina afa eakoaua epeniau lainu lainu lau. Ke lau eleuai aga lau lalao mokuai aga lau mokuai gae lagu lau aunty usai fou gae agu Ke e'eleuai gae kepainiau lake lalao lo, lo lapaga efua ke lamue lamai pagua gae aga e'eleuai lalao malele maleleai lamai e'ai e'ai aga lau amagai lauegekae lo lapaga lagakugaku lalao fei lafia lamai lalao ea ke lau e'eleuai lau sis e'u lai puo fei akainaga lai safa fei ala'aisa alao pmpa apamunia fei apuaisa amai alao ea amai alao aogekipo ke apuaisa amue amai alao fei afia. Lau agoainagai laopua aga o agoainagai oki aopua amai alao number plate aopua silipetsi aunia agaga. Emai e'eleuai emak elao gae aloaifea conerai gae apa racing car aopua apiau amai alao aloaifea apiegae apa touch aopua gaina lau e'eleuai amai alao gamo opofoina aga peiki aopua peiki aopua apiau alao aga lau ifeu kafapu eifaisa aga lau lamai lalao ea, ea gae aga ke imega lapaguaua imegai lau ifeu lauheisa. Auga ke amai alao gae aga polo afia volleyball aopua plastic ball akapaisa volleyball aopua lau gamo magai apa uncle anton afugai apa Volleyball aopua ke ogi aopua efua rubber game alao aga ke, ke ufu papagai apa poison kafapuai poison aopua moni opuaga aopua twenty toea poison, twenty toea poison aopua aekainia apaga one kina poison aoma aopua emai elao aga ke alao katsiai agu kasino aopua bomb aopua queeni aopua efua emai elao three leave e'eleuai amai alao three leave aopua aga lau moni isai la'win'iniaini'i efua lamai aga lalao loliota lafaisa lainu efua aga lamai lalao ea imega eaguau tsi gaina ao lainu efua ke ke e'eleuai puo lapealai lalao laopua fagau eofu afegai tsiapu lafiofua ke, ke lalao ifou laufele ke ke lamai lalao still laufele ke emai lalao fagau eofu lapa laufele lau e'eleuai aga lapa laopua emai elao agoainagai lapa lapitsinia apiau alao gae agapugeai la ofugai lagopolai lamai ke ap aopua elao egapigapi aga lau lapiau lamai aga lau e'ai aga ke lau ina ekapuniau puo gae keagaga lamai aga Lau inau eagu ke lau egapukiau faokiai egapukiau aga lagopoue lapepe. Efua lapealai la lapepe efua aga lapealai lalao agoainagai lapa aisoge mau elao emai ke imoi e'elei keopua laisa lapa afagamo mo ke lau safa laopua lajoini'i fou aopua polo apiua lapa apiua emai elao ke oki keafia kemai aga ke oki aopua elao mafe laagaukae lamai lalao mage lagaukae lakafilaisa lake mafe ke afa'a apu lai a aufa efua aga lai apa aopua. Efua amai alao ea aga ke lau inau eisa ke kai epainio loifa eoma gaeoma aga lau laifa lau mafe afa'a alou elao puo lau laufa efua laoma. Efua aga lau e'eleuai amai alao gae pupu puksy egai agu afa gainai ke apamue alao kagafa gala'a eoma puo alao ago mo kagafa alaua efua mo a ela'aua mo eaunia efua ke amai alao gae aga ke.